अ, बिल्कुल। मेक्सिकोऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। मेक्सिकोऊ राजधानी टेनोच्टिटलान दू, तोरो दू मेक्सिको सिटी तो, दो स्थापना तेरह हजार पच्चीसऊ एज़्टेक सभ्यता द्वारा लानलान दू। जू शहरो इद तेग झील निज ऐ जवा कई मंदिर, बाजार रंग सड़कें तो। पन्द्रह हजार इक्कीसऊ स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस इस टेनोच्टिटलान पर हमला लानलान जू पंग नष्ट लानोग, हजूस एज़्टेक सभ्यताऊ पतन हाचिग।